Woni sunii kashin sagalean daabeten sun, biriai, kasiimaat jira iyoo ka akumkanaan daabeent jirai. shhapolen sun kaa ibidum kawaidaakaan jira ka garia iyo ka stovua kaant jira. duum tokiit jirai ka stimaan daaben, ka stimaa sun bare isant daabeent jira, bare kas daaben akasiit jirai desain, amo iskuun ibidum koraanikaant iyo gas sun irdaabenie. won biri hinkabu.